Pues antes cap ca suyu cap can mamatʉgay cap hʉy ni jejʉnmaŋʉ pues pero ca hora cap ca watʉg ni ispa cap anne nʉcpʉgʉyshucpa anne annecap mʉquip anne cay aŋitsucpa pues pero yei quinaaŋ ora shi ue cambiachʉcʉ ye modo camboiachʉcʉ ca costumbre yamam wa ni hizam ca ca nama suyutʉgay ca jarrutʉgay cap ney chʉcsucpa ney hʉy mʉcsucpa ca ni mamatʉgais itʉ pero yei yeg yamam mas que aluminiu taza de aluminiu para cʉshi sʉscuy traste de peltre pues igualmente pues cap ca ca sarten cap como de peltre pues cap tʉksʉmpa y muchas veces wa ni cuidachʉcmusʉ cap ney yagyʉnpa y cap ʉni paktʉkspa pues pero de todas maneras nen nati verda wa ni cuidachʉcmusʉ nen wa ney aŋitʉ precausion por lo que capʉ traste ni aŋitpa pues yeʉj tʉwan y tʉwan tʉn aŋitpa yeg yamam cʉʉn yamam y como yagui at mʉk yʉsam Pichipʉaam unicamente para ca nʉʉ ya cap ca nʉʉ cap tejiam ya cap mas bien ca ca gobiernu cap ne ni comision federal de electricidad cap shi yamʉ cap ca nama sʉŋ sʉŋ ajcuy cap ca yamʉ cap ca comision federal pues cap tiʉmodo hʉy nʉʉ patpa pues yeg yagui wa nʉʉ pʉcam pues yeg yagui wa nʉʉ chʉmam teji pila tʉkjʉ tejiam pues wʉti tambutʉk tʉkjʉ cam min yactaspa asi que yamam yacti traste que pues ya pʉn hʉy nama pʉn hʉy nama anteriormente pues nen nati verdad ney nen chʉcʉ cap ney hizʉ ca cosa tʉgay pues pero yeg yʉpʉ tiempu pues cap ca aŋnʉʉ minajcu ca television ca wane minajwʉ y a este grabadora pues cap pi cap ni sʉŋ matʉŋpaam pues nen sʉŋ matʉŋpa nen shim ucʉtʉpa mit ucpa ya cap ucʉnʉmpapʉ cap ucpa pues sʉŋ jeŋ chʉnaypa cap hʉy sʉn hʉy matʉŋpa Tec este television pero cap para mʉchi ampa para que este novela cualquier cosa pelicula pues cap min ispa puyes ya cap pero yeg yʉpʉ tiempu cap otro cosa yamam ca pecam jate ca suyu tʉgay ca jarru tʉgay yamm yacti yeg pala antes cap ca nama quien sabe timodo jejanʉmʉ pero yeg tec pala teji jeta teji este todo todo para que pʉn hʉy nama ajpa yeg jawu chʉmʉnʉmpa yeg ca carru de volteu cap tumʉ jalʉŋmʉ mit ʉm mechaŋ carru ʉm juypa cap hʉy minajaypa y pues caru cap verda yʉpʉ tiempu pero pues tikas mas pʉn'is hʉy necesitachʉcpa pues cap min juypa yʉte aŋitcuy poues cap ca roperu pues cap ca cap hʉy yʉte cʉtsucpa capʉjʉ pues pero shi que cap ca y todo capo yeg yʉpʉ tiempu diferente modo tec mesa de plasticu tec masa de madera tec todo pues puerta tec puerta de fierru puerta de madera Pero yamam ya antes cap teji puru aŋcʉyʉtʉk pero yeg yʉpʉ tiempu cap wat cajam verda cap todo cambiahʉcʉ pues este mas bien yamam yamam aŋcʉ ye tʉk yamam pues si puerta chʉqui tec trasteru tec todo pues tec cuchara pʉcuy yec pʉn tec cucara tec todo pues hora ca albañil pues cap ca tʉk yʉsepʉ cap hʉy ʉcupachʉcpa cuchara cap hʉy ʉcupachʉcpa hʉy hʉ nama udʉycuy niudʉycuy pues cap hʉy manguera todo cap pues cap cementu jeŋ yʉspa pues ca albañil pero pues todo yec yʉpʉ tiempu cambiachʉcʉ ca modo cambiachʉcʉ cap ca costumbre primerante dios ya otro tiempu y otro añu pero pues yamam ca pecam hʉy nijejwʉpʉ cosa tʉgay ni tzamʉ hʉy nijejwʉpʉ ni jatʉntʉgay hʉy nijejwʉpʉ yamam tucuychʉcʉ